Tieko tapahany izy ty e.Atô somary dégradé, le alôha atô somary fohifohy de le avy afara atô lavalava fa tsy tapahana fohy loatra edy e, fa atô atô antognontognony fogna avy ake tsy tsy tsy atô tsy atô lava be zegny le avy afara fa mbô atô somary mitovitovy fogna izy na de tsy mitovy loatra.